लोम्डी ने असार है। कि जब कुद्धूंग तेर शिकार करने ने आवे। तो चार चोकाई चे मरने नाठक करे ने असा करें चे। बात जाई तेर हेम लोम्डी घणिभारी चाला करो। तेर हेम चे बात जाई तेर शिकार ने करे। तेर ने कुद्धूंग तेर हेम चे एकड़म से शिकार करने आवे ते एकड़म से मरने नाठक करे। तेर हेम चे तिनोंगग शिकारी ने तिनांग छुट देन जात्र।